Yë tsu'uktë jue yë ko'o ti myaj kab. myaj kynëp kadyuk yë dun nyamëchpë o yë dun yajpëdëpyë yë nëkxë kysëmëy jutotyë jadt's a'ax ji'ib kyay ukyë jutotyë.